Ny vata fapangatsiahana de mandeha amin'ny herin'aratra izy io, ary ao anatiny a de mitazona ny afanana ho <hesitation> ambany foana izany oe ohatra oe any amin'ny valo degré celsius, roambefilo degré celsius natao ho fitehirizana sakafo, misy mihitsy ary a ny faritra oe mampivaingana izany oe latsaky ny aotra degré celsius zany a ny hafanana ao amin'le <hesitation> toerana.